Etiopia pegua reta jae i cultura reta arakae gue ma jae reta yepe <hesitation> oiko ñomai jare oime vi jae reta i calendario alfabeto jare i religion ortodoxa iarete jare jae reta jaeko meskel jei supe jare jae reta jukurai, jae reta iyarete oesauka jukurai jae reta jeko no jae jukurai jae reta jukurai yapirai oyapo reta